Iin njan kuu iin espejo yuan yuan chi, ajan nikan kuteo nuu xakuneo yanon jantenuu nganteni iin no yoxii ini yuni nakue nuu yo'ó nii exkuia no'o teyukaninja teo xava kunio no'o xava'a ndakunio no'o takue nundeno inka inti noyihuau kua niyo nii ta'a kayuá.